Grecia pegua reta jaeko kuaretako jaeko ma jaereta jembiu jae giros jeisupeva mousaka jare jae jokua jaereta ma jou erei omboyea aceite oliva ndie jare jaereta jouvi vegetale <hesitation> kesu, hierba aromatika jei supeva jae jokua jaereta jembiu